إي طبعًا الفن يحسن المجتمع لأنه يفتح العقول ويعزز القيم الإنسانية من خلال الفن. الناس تتعلم عن بعض وتفهم بعض أكثر. الفن يعبر عن القضايا الاجتماعية مثل الظلم والفقر ويعطي صوت للمجتمعات المهمشة، كمان يرفع من مستوى الثقافة والتكفي- والتفكير النقدي عند الناس.